Ny tomboky kangaro da ahafahany milay malaky. Da iñy avao koa zañy no ampisañy hiarovany teñany, añomezañy daka ny fahavaloñy ndesy miady.